Raha sendra amin'ny andro haitagny koa zashy e tegna e tegna mpamboly, mba hiarova tegna ny voly tegna zashy, da miezaka eky tegna ka mitadià ragno satria ilaigny fambole ah manko e ragno, mba ahafahany mivelogna sara, raha sy mahita ragno moa e tegna da mitadià fomba hafa ka hoe ame toerany bosibosy zashy ame toera mandomando igny zashy ny hamboletegna satria ahita anza si- visy eo angamba ny agniko hoe vokatry voly amiza rasy da hoe gne bokala regny avao fa mitadià ragno eky zashy ame voalohany, raha sy mahita da ame toerany bosibosy zay zashy hitako aminazy.